باش تعلق لوحه على الحائط، أول حاجه تحدد المكان لتحب تعلق فيه بعد تاخذ المسطره و تقيس المسافه بين الحواف باش تكون اللوحه في النص، ثم تحط مسامير و براغي في الحايط حسب نوعو و بعد ترفع اللوحه و تعلقها، لازم تكون دقيق باش تكون اللوحه ثابثه و متتحركش.